Üts ütsik miis oll' kohvikuh, ja üts ütsik naanõ Jõiq umma kohvi, seiq umma saiakõist. Kuigimuudu nä naksiq tõõnõtõist kaema. Näide pilguq lätsiq kuiki kokko. Naarahtiq, naksiq juttu ajama. Tegeligult nä armugi pia ja näist saiq miis ja naanõ.